بچّیاں نے بس۔ بچّیاں نے بچپن میں کھیل شیلا کردے نیں۔ ایسی کہانی ہوندی جیویں اب مال بہسی کام کر دیندی اے۔ ایسے گھاس دا وغیرہ کٹ دتی پھر لگّے وی۔ چاہندے رہے اسی کم کر دیندے سی۔ تائیں تائیں نے چاول کاشت کردے نیں، چاول وی کم کردے نیں۔ تو ویسے کھیل شیلا وی گُلی کھیڈدے نیں پر بچّے زیادہ کھیل شیلا وی ہوندے نیں۔ کرکٹ وی تھوڑا بہت شوق ہوندا اے۔ اک ایسا کر لیندا ہاں کم کام دی جگہ نئیں تاں زیادہ نئیں تُجھے۔ کسے باقی لگّے ہوئے باقی لوگ وی بچّے کھیل نئیں کھیڈدے ہوندے تے کھیلدے کھیلدے وی لمبا کام کردے نیں۔ لڑکا سُکے جنگل تاں آنند اے جلانا اُسنوں کیوں جو لکڑی دا وڈا مسئلہ اے تے اگے وی گیس کوئی نئیں لکڑی وی آندی دیندے نیں۔ مال وی ایسا رہ جاے تاں مال وی چلا جاندا اے۔ گھاس وی کٹدی اے تے مویشیاں توں۔ اُست باد بس، بس بچپن میں ہی تھوڑے بہت حالات رہے۔ کم شام اساں کیتے نی۔ فیر اللہ دی راہے اساں سب جوان ہو گئے۔ جوان ہو گئے، فیر اساں سکولی تعلیم تھوڑی بہت کی سی۔ اُس تو بعد وچ پروار چلے گئے۔ حالات غریبی دے حالات ہنے۔ تاں غریبی دی وجہ نہ ہم سب کوں کوئی نہ کوئی اپݨی مزدوری، شُجدری کرنی پئی اَتی۔ فیر اساں شہر وچ کمانے نکل گئے سݨا۔ اسلام آباد وی گئے۔ اساں تاں کم شام کر ڈے رہے ہیں۔ بس ایں حالات ٹکے ایسے ایسے طرح اساں اپݨی زندگی جو دی ہے۔ اے مزدوری لائن وچ گزاری ہے ای۔ ساری عمر، ساری عمر دی مزدوری کر اساں اپݨا اپݨا پیٹ پالیا والدین نال وی۔ نال وی اساں اپݨا پالیا تے نال اساں نال رہیا۔ بس ایس طرح کم شام کِیتے دن ای۔